Nare gana dodor wana mun vanganing. mun fanganing ka gaat a daxaing sina. ma mun fanganing kawit na gaat a daxaing sina. Ka raksaat! Nare gana dodor pamu gana dodor paina mun fanganing kamasing ka gaat a daxaing sina. Amun fanganing ka izi. ka gaat amun fanganing la gaden o la uran. O ka gaat fanganing di wulwul apa la sto. Nare gana dodor wana mun fanganing ka affektim a bodi simaam. Ka gaat daxaing sina ma kawit na gaat a daxaing sina. Amun vanganing. Ka gaat amun fanganing gana dodor wana. azaxai. amun fanganing la uran o di lamaskana bual o lamaskana mun gaden. A mun vanganing ka daxa. Ka gaat aza fanganing. Azaxau. a zakzak. A zakzak masei a vanganing daxa. Ka mamis. Kawit na gaat a gizing pana. la raan gu redim sait a vanganing masing a saksak. Ka gat amun poxin guna wok o guna giu lamaur guna zuruk a zakzak. A zaksak ka gaat a zaan ka daxaing pana. A- a- a bodi ka zuruk dikdixing pana. Aza saan sait a zaksak ka roxin azat daxaing pana. ka vawaal nu ma guna pe laggau. Laraangu vangan o gu yaan a saksak la panaran guna Ka nat guna raktak o guna gigiu aze ma la raf masei guna yaan aza fanganing karik. Nare. azaxai. urua, ataro a baze. A baze di guna zuruk la mun bual. Di vazu lamaskana uma. Guna waan ia uma maguna wapizin lamaskana uma ma guna zuruk fawat la vaal. A raan gu izi la vaal paak pizin amun wina maguna rasin lamaskana sospen maguna boilim. A baze ka gat a ai enegi o ka gat a daxaing sina masing ka lis a dikdixing la bodi. Masing guna gat a dikdik guna giu aze. la raan gu yaan a baze. Guna naf guna vawaaling amun saan lamaskana bina. O guna gui amun saan la raan gu izi. Guna pe malmali o guna pe ze pana ze. a vanganing ka lis a dikdixing. Aza vanganing gana dodor wana a tapiok. Naan aza. fangan lamaskana mun bina. kawit di yaan faraxaing amun saan. Ka gaat amun sak la lan di los pana mun fanganing di usim la mun taan. Amun fanganing kare ga dodor wana, amun fanganing fakdul ka ma daxaing. Kawit na gaat o kawit na roxin agizing. o guna gias pana. kaf fawaaling a bodi. Simaam. pana mun gizing. La inat di zi. amu fanganing kari. di yaan. ka roxin a zaan ka daxa ma zaan ka raksaat. Nare amun. gizing amun sak di maat pana. Araan di gaat a gizing. masing di kolim a zaan. o di roxin a zaan, a suga maze. maze, ka kosim ka mun gizing di gat la mun bina so gu naf. A raan ga dodor wana mun fanganing kare. gana dodor wana mun sak fanganing. nare amun pipal. amun sak di yaan ma ka lis agizing sin naandi ma dit waan la vaal agis. Ma dina piat dina gaat amun kainkain gizing pana. Aza vanganing di usim odi roxin odi fangan o di kukim. ka gaat amun raksaring pana. amun fanganing di wul la amun sto. A mun fanganingdi wul la sto, kagaat amun saan di rasin lamaskana amun fanganing. Amun saan di rasis la mun fanganing. ka kosim o ka ramararing mun gizing di gaat odi roxing iriat tanin. La raan a ubina di izi amun sak sindi, amun yaayaa maze kawait di gat amun gizing a kare. nare pane ze di wulwul amun fanganingla sto. ma ka affektimo ka kosim o ka roxin amun gizing di zuruk inat la bina. A mun vanganing. masing a rais ma ze. ka gat amun kemikals di rasin lamaskanamun fanganing kari. ka roxin amun saan ka raksat lamaskana. Amun vanganing. Amun fanganing kari. ka vawaaling o lis amun gizing, o igaat tanin. A vanganing ga dodor wana. ka gaat amun fanganing pana la sto. ma vanganing la bina. Unu fanganing ka daxa, masing nua be guna yusim a maraam ma guna pe zuruk amun gizing ang kare. Masing nu nanga guna pe pizik. o yu yet guna lis amun saan gu roxin lamaskana bina zunum. Masing amun vanganing nare ga dodor wana ka gaat a daxaing ka gaat a raksaring. A vanganing ka daxa guna maas zuruk Panaran lawaanaas. ma labung. Masing gu zuruk guna yaan panaraan. guna yaan lawaanasma guna yaan labung. Nare amun fanganing guna naat mase guna usim a vanganing la sto mu a vanganing la bina sait. guna vawaaling naandi vakdul. ma guna pe zuruk guna pe zuruk aze ra kain gizing di gaat tanin. Amun gizing mase. mase amun sak o mun ze a vanganing maze nare ga dodor wana. a vanganing i labina ma vanganing la sto, nare naandi vakdul. kana guna maas mi ksim. pana ze. guna pe gaat o guna pe roxin amun gizing. Amun gizing be, ka izila maraam, o la xunum. Nu nanga guna zuruk pizik fawut amun gizing pana mun vanganing gu yaan. Panaran. lawaanaas ma labung A mun vanganing guna yaan, ogu zuruk. kana lis a gizing. Kawit guna gis palaau. Amun fanganing sait dit fangan. naan saait ka gaat a vawaaling sina. lamaskana bina o lamaskana vanganing ga yaan. Panaran. Lawaanaas. ma labung.